Mi mauni haa lesdi Nigeria wuro yola haa nder Adamawa Miɗo waawi helpi e waɗde nder konngol, ammaa miɗo waɗi goɗɗum, ammaa miɗo waawi yeddi e waawugol places ngal. So aɗa waawi waɗde ɗum ko ɗoo wuro, naatude tuma ngal.